चीन की संस्कृति के बारे में कुछ नौनी बातें <noise> हैंगी। चीन की <noise> संस्कृति बहुत विविध और समृद्ध हैंगी। चीन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक हैगो। इते कई जाति समुदाय के लोग रहते हैंगे। इनमें परंपरा और धार्मिक प्रथाएं <noise> फलती फूलती हैं। चीन में ताओवाद, कंफ्युशियनवाद और बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से पालन करो जात हैंगो। चीन की सामाजिक संरचना को ज्यादातर भाग।